السياره تتكون من محرك اللي يعطيها الحركه عجلات الداير اللي تمشي على <hesitation> الأرض هيكل السياره شاسي اللي يشكل <hesitation> جسم السياره عندك زاده <hesitation> الفرامل اللي تحبس <hesitation> السياره والبطاريه اللي تشغل الأنظمه الكهربائيه، كلها عناصر <hesitation> تخدم مع بعضها باش تضمن <hesitation> إنو عندك <hesitation> سياره ٱمنه <hesitation> و سريعه.